Wallahi tar bagnid saab khaals era, yani ayle aylenga, aylenga gurekidele ichi ku zaljile? Wala ichi ku gurekiroja aylenga zalkele? Innie sahala imu, lakin haja lon daruri khaals ikane, ailon iska fa tado ton baie menkega, <hesitation> anan aylanga gurekire muhiman, aylenga gurekirosa ichi ku gon gurekachir, lakin ichi ku gurekiroja ay nan aylenga zale zalkire ay darwishkine kir nair.